Wuluki nange be wakkati nange don laata caappan e nay e jweenay nden jemma bo don laata cappan e jweetati e didi feere e tati feere e nay.